E rixa'iik qawee', he qas he tikaal qaxa'an rimal wa, wa kaw qaqxa' qawee' kirb'an k'ax he alnaq ritza'm taq ee kaj wa'ljek, qe qaqxa', nab'eey nan qaxa' pi qaya', qaxa' qawee' xaqara' he wa xu' he k'o kajb'eek wii', rajawxiik xaqara' jun xiyeeb' re qaqxa' qawee' re ju otz qiliik kajel b'iik, qas he qaxa'am li qawee' e jun xiyeeb' rii' b'e' kichakanek renejeel q'iij, xa' rimal la' he qaya' kaan pi jun k'olb'al xa' kela' k'ax taj qaraqan kaan, he wa alnaqiil riij qajel b'iik cha qasuk' wii' xaq k'o poon re qeqe qaxa' he li qawee', xaqara' he kichakanek rimal ela' qas rajawxiik chaqan aj ixaqiib' che qas nemaq kiwee' xaqara' che li achejaab' che ke kikxa' kiwee' renejeel q'iij.